Ny fomba fampiasa ny theromètre regny koa zany gnazy fijerea hafana regny, kindraindray regny ampidiry agnaty heliky agny de agny koa zany mijery hoe manao akory hafanàn'olo tiky na koa regny atao am'tenda, zay ampiasan'ny dokotera anazy zany matetiky regny ohatrohatran'zay avao.